Iho chindaján iho chateyu jan, iho chindanu ján iho chikulu ján ihochind a ndiña'a, nani yetuu chunru iho tuu chinda'a kuan ján iho chinda'a kutuu ikutu yee tukaka ján iho.